Do prej pjesve kryesore t’kompjuterit osht ekrani, shtëpiza. N’shtëpizë osht ventilla, kartela grafike, kujtesa, procesori. E secila prej tyne punon me njona tjetrën që me bo që krejt funksionet bazë t’kompjuterit me funksionu qysh duhet.